Amabya inakanza eribika esente, ingindimuha amaghezi awerisibika omwangeri enu. Ingimubwira indi aghulhe akabox aka- akakabika esyasente, ingimubwira indi kyamathokekana asasarisaye eline, eyatha eyathakolesaya kutsibu iyabya iniyeribikaku, ingamubwira indi aghende omwabitebe ebyeribika esyasente, ingamubwira indi amabya inanginathoka akyungulhe, aghende omwa banka abye inangathoka eribya inakabika omwa banka, ingamubwira inaginamubwira indi amabya inanawithe abanywani abangabya inanginayisigha, nabu inabya inanginababikyasyu kusangwa mune abanyoni mune abanyoni abathehamba esyasente syamuhandahanda.